A' makoo' o- o inten ka' ku'okol a' k'in kin- kinchital ti wenel ma' tan intulik mixb'a'al o a' makoo' ma'-ma' kitulik mixb'a'al b'a'ax kib'el kinaaytej, tan kiwenel o tan inwenel ka' kuchu'unpal in- in- innaaytej b'a'ax que ma'-ma' inb'etej, pero pensa b'a'ax uka'aj y si a wenelej ku- kunaaytik mak wa ma' kunaaytik mak ulaak' ulaak' este ulaak' mak o ulaak' xi'paal o ulaak' ulaak' este chup pupaal que intenej ma' ma' tin- ma' tinkaaltik ka' xiken ti wenel wa ma' kinaaytik junp'ee mak kimen ki- kinaaytik tan int'an etel y Despuese ka' kap'i'ixik kap'i'ixiken si- si tan innaaytik junp'ee mak kimen, kinwa'lik inten tan innaaytik a' a' winik je'lo' o ixch'upaaloo' si la'ayti' kimen b'a'axoo' b'a'axoo' a'lo' b'a'axoo' kinsaj, ba'ax uka'aj ki- kinnaaytik y tulakal a' tulakal b'a'ax kunaaytik mak y yan yan kup'i'ixik mak, pero b'aylo' kupat'äl.